Manahaky malagasy mihiña vary da ahia saôsy avao ny voamaîky da aharo ao. Asia episy karazañy miaro hañitsy sakafo reñy kotomila, persily, tolongo metso, seleria da asiañao raha tiañao jiaby.